Kua tëtä guasu portugal, oïmevi jëräkua oiko ñorärö rupi, jare oekavi arakae yave mbaeyekou iyeɨpe reta, jüküraïpe oureta öväe kua yadeɨvɨ rupi, jaeramo gueru oeya jeko, iñee koropi, añaverupi oiko kua tëtävaera oïmeko aipo oesa reta mbae jekopeguako oiko reta añavërupi